Ny fahitalavitra dia fitaovana raika izay ahafahana m <hesitation> mijery sary sy ahenoana feo. Dia ampiasana antenne koa izy io mba handraisana sy <hesitation> ahitana sary avy any alavitra agny sy ny feo avy any alavitra agny.